شوف انيا عابر لزمن وليت للنور باسبوع واحد واش ندير انا نبروفيتي انا ناكل مليح نرقد مليح و راني شافي انو ادا ماشفتش المباريات الي كنت حايب نشوفها تع كرة القدم تع الاسبوع الماضي ونشوفها على المباشر لانو انا نحب كتير كرة القدم وهدا وش رح ندير ادا وليت للماضي في اسبوع هدا وش راح ندير انايا